أكثر حاجه نحبها هي الماكله البسيطه كيما الفطيره المحشيه بالفرماج و الزيتون و لا البريك بالجاج خاصة في الشتا بنه عالميه <laughs> نحب نذوقهم مع شويا شاي أخضر بعد الظهر و لا طبق من الكسكسي بالخضره و اللحم، الماكله بسيطه هي لتعطي الراحه و الطاقه و تخليك تحس بالبساطه و السعاده مش كيف الماكله لتكون معقده برشا.